Ny lako maloha é tegna tsy maharitra ela izy, ajanona anaty frizidera é fa izy maloha erinandro faragny hely fa efatra andro akeo ôhatra ampy.